Ñy toetsy ny ñ'andro a Fransy añy: Manintsy, isy fotoa ko ei misy ora avao, misy fotoa ii somary mandomando misy lanezy, <shushes> misy fotoa koa ii somary mafampana miakatsy <shushes> ñy masoandro.